Kan ko o walanaa kuungal o walanaa liingu hay koy ɗe makko cewɗe ɗee. E nomo yaaratanii e gitte makko omo hayni de wallaahi. Omo jeyaa e ɓurɗi fuu haynaade <hesitation> banngal liɗɗi jon ka. E ley anndal an ka.